Le ôlo avy aminay akagny malôha mieritreritry fa hoe daboara aveke le hagnankagnandraha regny tegna hoe tsisy dikany tsy ilaina satria regny zany kara hoe spesialy hoan'olo le tsisitsisy vôla regny igny kôfa mihignana regny de regny tsy de misy mpitià nefa izy regny misy raha maromaro fôgna ilaina aminazy.